<hesitation> yu bixtil guꞌn c̲h̲uꞌnn mbi, yu bixtil guꞌn xdëꞌ lac̲h̲, yu bixtil guꞌn xdëꞌ trasd, yu bixtil guꞌn xdëꞌ bidr, yu bixtil guꞌn nak noꞌnda par c̲h̲uꞌnn mbi loma, yu bixtil guꞌn c̲h̲asma gana yu bixtil guꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn biꞌltsa kwalkier lo stib guꞌn